Дар Тоҷикистон намудҳои гуногуни моҳӣ вомехӯранд. Масалан, аз ҳама маъруфаш моҳии амударёӣ сафед, карп, сазан мебошанд. Гуфта мешавад, ки зиёда аз ҳаштод намуди моҳӣ дар обанбору дарёҳои кишвар мавҷуд аст. Бисёре аз онҳо дар Қарокӯл ва дарёи Вахш вомехӯранд. Моҳӣ манбаи муҳимми ғизо ва тиҷорат низ ба ҳисоб меравад.